A gilee ma biñaŋ ma gím bo ge gileey gii béede, basgo biñaŋ ma to ñín. Mo ndu ugaraŋ mo, halla yaa utingi wil de, bari bbúru so ugí wil, win duuli, basgo wii ggí wi ma hali nyaaŧa a mo, wi ma húrin yaa garaŋa gada haj. Mo hanganti, wo janga gitini wil, ndu ugaraŋ wili wembe wi ndiisnate, ño ho de ño garaŋ. Ngaraŋte bari garaŋ wiinda ma wii ddaaj, basgo ñe hi ma raanani he ga hala andaŋ maman ɓaŋ hee raani. Titi ma múse hútini nsibi nhabi, mma yaan yaa yebi, garaŋaa wwéeti habo. Waati we Haala maa tta harji biñaŋ ma, gmúse ma gitini a fnɓingim bâan fo. A waati we sulu uber utida wee biñaŋ ma gaadi bég bà gihihiili biñaŋ ma garaŋ; Bari gilee ma biñaŋ ma gimbo, waabo biñaŋ ma Haala ma daangi biñaŋ ma a fnɓigin bâan ma sulun bâan ma ga a ginhihiil. Mo hinooni ujanga hali bluusa, mbúuta hiindi ma, anan garaŋ. unsibili ma ndu ugí yaa hal ma Haala maa yyaa hii garaŋ gatu Haala maa tti yaa biñaŋ ma bindúba bigii garaŋ. Ndi Haala ma to, yaa hali ma hi ma húri yaa glo gilli maa ssúm agaraŋ umada bà yaantina anan to, hiili byaaŧ. Byaaŧi ma húri yaa bembe blúŧi, mmada ma nafata, bari a gilee ma biñaŋ ma gim bo waabo halaa tta janga yisa mbúuta hiindi ma.